किसानुनले कसै ठौर पाइन्या हावापानी अन्सार ता फल्या अनाज अन्सार विभिन्न प्रकारका अनाज फलाया धेकिन्छ र खासगरिवटि हमरातिर पाइन्या अनाजुनमा चामल, गौँ, मकै भुण्या घोगा, जौ, मुसुर, चना, राजमा, भट्टु, सोट्टा, मास, कलउ पड्डान् ।